nase ɓanyorna me jakson daniel, naa put risawa naso nə ma meeta patatən ahǎǎ kurkurum kuma nə ma tone ma emba nə mbaraa urwa maa nə tom makaranta hamɓa pənə ko nə tom makaranta a uraa wǐiyowa un yarsə fottswa, nə peɗ makaranta kənso nə ɓaa rə nə koa wīiyo ɗən, wǎ nə maa meets patatən ahǎǎ kurkurum ngaa yadda nə keẽ səya, naso naa naa put risiwa kuma kadoowairo nən kaɗaa put risiwa nən kəd ma ɓets kwalaari nən kar kaɗ ɓeta kwalaari nən kwasi ɓeta ɓol ɓol, naa sikoo a ɗəɗa pamsə mee kam ete yi siki a ɗəɗa pamsərawa hana kan kamni yi kad ma ɓeta kwəaariwa niĩna nəsə wa nən kd ma ɓeta kwalaari a fer kadoowâno nən kaɗma ma ɓeta kwalaari nə kongga kito ma yaakera nə səraa yaake ra nə tanggaa bə yaake ɓara nə fomaa ɓa ka a keme tenatena a puttǎǎdə wa maaɓa, nə ma ɗəta bol bol bol u nən kwasiɓa urwa maawa hansə nən sikisəɓa, bə nən tomsəba, kaɗ wano nən kadsəwa nən tom kwalaari a wiiya ɓetami hana yammi yin hr kuɗa ma nase a kadoo wa no nən kaɗə kawa nən kwasi ɓeta ɓol ɓol ma ɗaɗa kwadoowano ra hana mbə ɓan keẽ sə mee kon a urwa maa meen u fadwiiyowaɓa nən kad kwalaari kwosi nə na ɓeta. Kwasira u bon yausə mee a na a kwau mee a kwau u fadwiiyo urura maaɓa, nənse kaɗ kwalaari nə yawa soksoko ko ma yaakera nə yawa kito ra nə yawa bə kaa kame ka tom urwa maa tentena ɓara bə fadwiiyo urwa maa sedeba ndə sendana yi masaa sin ɓa, hana kafer lawâ nən sen mee kama ɓakaɓa yi tom kwalaari kaɗoo yo tom kwalaari hana yâmni ma ɓansǎǎtəraɓa ɓaa ɓəsə gwang gwang ɓa ma ɓaa ɓasə məb məb bə sǎǎd nən yau hanaya’mni a kaɗ kwalaari hana kadoo ma pəlaara ma ɓammi sǎǎd so nən kaɗ kaɗoo kwalaari, hana ya’mni dai a urwa maaa putwa maa yin kura, yin ku nebto kaɗoo wa’nowâ hanayâmaí kuma ən təəsə kadoowǎno ən təəsə meen yaake ma yin fom ma kaman yi kaɗ ngaa nase kən, pa wǎ nən hur kuɗa, nən hur kuda pəwa nən kem nə himan ma yado kaah yi ti nəsə urwanda maaya mee nə kaɗ kwalaari ma bets ya betaa bol-bol ngaa nə keesəwa ha ka ɓaa ka keme ka kaɗ kaɗoo urwa maawâ ən yar nə kəm nase ma nən konə keẽ bə pamsəɓa mee u faɗwiiyo urwamaawâ ɗəta ɓol-ɓol mee hana bə baaka kan ɓa hana ma ɗəɗa nawâ ma lau koa hit kaah waɓa ma lau kaɗoo a urwa maaɓa nən kwasi ɓeta ɓets ɓol-ɓol nən kwasi iwwa maa hana yame yi keẽsə əə a kadya. Yín yau mee kama kwasi abə ən yausə mee kama aa kwasia kaɗoo maaɓ, nase nən hima himara kwwang u təngye isi temrawa yadda kaah yaa kwang yâ mee yi tinəsə a put risiwa maa mee nase ma nə kadaa keke ma ɓaata nə kwalaari ma ɓaata hana kan kamni eẽ tə kaɗ kaɗoo kə tə fira ngwee ma ɓaatə, nən him himara a kaahini mee ənə tinimamsa u səksa a maabiri yârewa mau nase ma emɓəna ma tonanewâ so nən keme nə himan a himara awoa wiiyaa kaahni bə kə naa kaã na keẽ ɓa, nə taa a taalə bə himara ba semra, amma ne kemei nə himan na tinima ma kaah yi tisə nan iwa tinima kaah yi nanə sə mee nə sək a putwa maaɓa, u ɓeta king <noise> siyo ɓaa ɓan himasə kadoo wano ma dətə ɓol-ɓolwa nən keme nə himan nən hima ɗan ma tinim kaah yi yausə eẽ ete yi sək a pufwa maaɓa haua kaa fernawâɓa kuma kaɗoo siyo yin tom kwalaari, bə kwalaari kaɓa kawa ən kwasi ma dəta ɓol-ɓol ngaa yaɗda təng kawa na keẽyôyâ mee ěě lallai hana kadoo kawa hana ka fernawǎ meen yau mee ete yi kaɗ kwalaari maaso a ɗəɗa pamsə mee ete kaɗya, nən keme nə niman dəm ma ɗəta ɓol-ɓol n kaah u kaah yín yausəwa eẽ beta ɓan sǎǎtəra win̄a ma sirta. Hana ya’mni yin kura nepto kaɗoo wāno ma sayewa hana sirta ɓən keme ə̌ə̌ eda auya maa yin kaɗ kwalaari hana a niĩniĩta embata ɓən keme ə̌ə̌ edamaa yin kaf kwalaari hana fona hana ma paraata hana ya’mni yin keme əə eɗa maa yin kaɗ kaɗoo kwalaari mee emba kam ka tom sǎǎd ngah saye kama puttǎǎdiwa kama kiyi tom kwalaari nə sem yaa yin yausə kifoya ra sem yaa yin weesə mbəsaya ra sem mee yaa yin yausə mee yin tassə tona ɓaatə ɓara, sem yaa yin tərsə tǎǎdiyara asen yaa yin yausə tinima kaahya, ən yaa kuma yin yausə mbə yabatabba hana kaa fernawaya nən kəna kaah asindən hê, kaah yakwasi ma lau dəta siyo ɓol-ɓol wa nən keẽ mee nə himan ɗən ma hanayam ni yin sengge nəsə yin hiĩ nəsə nûwâ mee ham sikaa kwalari riɓa yin kaã yi kem əə ngən siki yab maaga hun amma kam kəngə kaa ngə sək hamba maa hê, pə nən hima himara mee baa ɓan keẽ ɓa naso mee kaima sək maa ɓa, nən hima dəm mee hana ya’mni mee yin yauwa mee hana ən kadoo a kad kadoo kwalaari a put riisiwa mee hana kai bi a tas fadoo wiiyo wa bə yin yausə mee kama a sək ngaa a puutwanaaɓa mee u kwalaariwa hana kan put nawa’ yin yau ɓaa ɓən kaɗsə kwəaari ɓa, ən yau ɓaa ɓən kaɗsə mee a kadooɓoso soksoko semmaa sin daɓa mee taa ɓeta peler ngaa ɓaa ɓən yausə kadoo kwalaariba. Ngaa yadda nasə nən yausə kaɗ kwalaariya kən, putwa maa kəi fadwiiyo yadda pamsə mee eẽ a fadwiiyoya ngaa yadda kaah saye ma kwěěre só kweẽretiꞌisi yin yausə mee a kad kadoo a puttǎǎdiwa yadda pamsəya nən hma himara nga yadda kaah yi nanəsə ma tone ɗəm kuma yin kwasinə ɗən a hanrisə <noise> nə walsəɓa abə pamsə mee kama nə səkbə a putwa maaba yin weda nə ɗan dəta ɓol-ɓol tən kwaso ɓaatə ma ɗəta ɓol-ɓol u pamsə mee tə kwasi ɓaatə hanayâmni yo hima hanaya’mni yi kad kad ꞌusu kwalaari hanaya’mni ngaa yaɗda kaah yi keẽsə hanayəmni kam yi kaɗ kadoo kwalaari a puttǎǎdiwa maa ɓa ma ɗəta ɓol-ɓol u kaah yin yausəwa mee hana ka ndə ya’mni yi ma’â mee yi ko gwang ma sayewa sem kadoo kaɗoo kwalaari ma ɓetawa seɗera, hana kan ya’mni yo kaɗ kwalaari, hanaya’mni yi kaɗ eẽ yi tom an bəɗ kaahya himara ɗəm kaah yi yausə mee eẽ urwa maa atom ɓan bəd kaah eẽ urwa maa atom kaah ɓa seɗeɗe wa hana kan ya’nmi kuma yi tom an koa hit kaah yawa mee ko yaa, yǒǒ, bə kaa keẽ basemra nən hima himara, nən hima himara kwang u fəngre semra wa ma yauta kaah ta ma tinima kaah ma ma yadda yi yausə dam əə naa sək tinima ma ɗata ɓol-ɓol ya ye kənə sik tinima ma gwataa auwa nə sək tinima ma gwatera nə sək tinima dungatera ka sək tinima ma beta, eẽ mee kaɗdo kwalaariwa semra ka tomtomai ma tinima ki yaa faɗai. Pən siyo nə kěěsə mee kadoo wâno aro maawǎ ɓan hima dəta bol-bol hana ma lau hit kaah wawa ɓan hima nə hana ma lau u kadoowa a puttǎǎɗiwa maawâ bən homa nə don nən kwasina lau ham nə kwasisə ɓeta mbəsa bol-bol u pamsə mee aã a tom kwalaari a urwa maawâ, nam nəm kəna kaah dən mee feẽ feẽ mee yin kwasinə ma dəta ɓol-ɓol n kaa fadwiiyo urwa maawâ yin yausə sase mee ee hana kan kamni bə kaa səkaa putwa maawâ a tom u too naira wa ma kadoo kwalaari wa ma dikoo kwalaariwa ma lau tinimsa kwalaariwa malau na kanməra yabꞌwa u ɓaa kaa sək tinimawa nən keme eẽ, nən keme maaso yi tomon yab ngaa yadda yo yausə nə <noise> tomya nən kəna ɗən kaah yi kwasi sik ɓəna niĩniĩta ɓaa ɓən niĩsən niĩ ɓa han na ɓawa hana bə paako senda bora mee ɓə wo ɓə fadwiiyo ɓə sək ɓə paaki senda ɓə sək kadoo boso a tom bə kwalaari hana kan kammi a tom dənda kaa tom sikoo kaa tom hana a kan kamniwa nən kəna dəm ɓaa bən weesə mbəsa ɓa, baa bən kad bə kadooboseo ɓə koa gwang ma ham kaah buba, ɓə koa gwang ma hannu kə ɓaa kən a an ku diya mɓa ɓəwo kaah yi ɓə kwasi yi ɓən wosə gwang-gwang hana yammi yi sək kadoo kwalaari kaɗoo usu a puttǎǎɗiwa. U kaah yín yausə ee yaa səkaa puttǎǎdiwa maaɓa, kadoo mee ete yi kadaa kwakwa ma ɓata ra, ko kuma yab ma ɓaata ra yi kaã yí sək bə kaah tín yausə mee kama yaa sək kaɓara, nə kemei əə̃ kaah yin yauwa mee hananyâmni yi sək yi kaɗ kaɗ kwalaari wa kaah yin yau mee hana yâmni, yi kad keke ngaa yadda ba baata bən ausə mee a kadya hana sirta hana bamni ye mee sira yi keẽ ngən mee kaiya auya maa yi kad kwalaari ma baata ee! Tən weɗa mee kaɗoo wǎǎgo siyo yo tomon yab, mee pə sira yi keẽ ngaǎǎ mee əə əə auya maa yo kadaa kwafaati ma ɓaatə ra, anya maa rau, ai auya yi sem au kwalaariya ra, weɗa mee kaɗoo siyo tom keke ma un yausəwa ra amma auwe yin niĩniĩ ngaa nase u yadda kaah yín yausə əə̃ yi kad kwalaari a tom u hur kuda wa hana ndə ya’mni a tom u hur kuda pengpengwâ hana baa wər ngə sə tom u kauməra u ɓaa kaa huu ma baatəra u kaa tom ɓaatə a tom kwalaariwa u kaas siki a tom sikooyab hana wiiya kaahni hana wiiyo a ɓaata ni hana wiiya ɓandə saãfəraba, bamdəsaã təra ngaa pəkaara bə sə gwang- gwangsa u kaah yin yausə mee kama mee hana ya’mni yi kad kwalaariɓa, wa’ nən hima himara yadda kaah yi sək təsə sək tə sə a put wa maaya kuma yi tom tə eẽ fidingyà ma tinima u yin yau mue kama, mee kaama a kad keke ngaa usui a ya.